GPS kanjum woni gonga na'urayel ko hollinta toye ngonda. GPS e wodi ko wiyeete setilayit e dow kondeye e huwa bimbi e Jemma, dungu e ceedu, anditaay ko toye e dow leydi e ndi duniyaaru.